Bike ni horn kaisa mechanical system ni baghwui kaam khaio tei khorang kario mano. Horn no pungrwuna khe bini switch no sindi tei yakardi. Kaisa horn no metal dome striker spring tei thumb lever ba rotating gear tongo tei horn no pohor rwuna bagwui taar tongo. O horn ni taar bike ni battery o thepajago aboni bagwui no battery kwrwui khe horn pungya. O switch khe horn no thangma pohor no swkago tei thepao khai mano. Horn ni khorang lama o himma borok tei mal mata rok lamani kondi hinwui sajago.